Iin kiti ni kan luniti kakuxina ini tenokitio iin kiti ño ñoxi chunga njo luna chukanda hí he kunia makuxheo onuu kanda yuu chinio makao njuni ka'a kandaio kanjan ndé tuu njanio hí nuu kanio nixka viaka njinió kakii nindikan njí iño nko viló nuaxaxuate ka'a kateyo tekaki njunain tevia kaxate njun inja kaluyu iin viluu nuu iná dakiti xuu kunian kanduyu xavalukí kotoña nakan yó jilu kinjinia kuu iin.